Бо як оҳанги сода мо метавонем оханг бисозем. Метавонӣ аз ягон асбоби мусиқӣ ё барнома истифода барӣ. Масалан ман худам гитаро навохтанро дуст медорам. Агар калимаҳо ва ритмро бо ҳам мувофиқ кунед, Оҳангро метавон бо гитара, пианино ё ҳатто бо даст тап тап созӣ.